Chollidoa mawgos udumumbe glope geni gamheba hasakintayera lemum idde ko wa rafferna bikon Rafferna bikon mambo hafot katire mam bingelman wa hafta ko bo fut danyamogo